ଜଦୀ ମୁଝେ ଵୋଟେ ମିଟିଂଗ କୋ ଦେରୀ ରେ ପହୁଁଚେ ତାଲେ ସୁଜଣ ସିଲା ଏବଂଗ। ହାସ୍ଯସ୍ପଦା ତରକା କିପରୀ ମୁଝେ ଦେଈ ପାରୀବୀ ତାମ ଆଜୀ ଜନାଈବୀ। ମାନେ ବର ମୁଝେ ଦେରୀ ହୋଈ ଗଳୀ କାରଣ ମୁଝେ ଘଡୀ। <hesitation> ଇତନେ ଅଲଶ ଜେ ଏପର ଜନତା ଆଜୀ କୋ କାଲୀ ଭାବୂ ଛୀ। ମୁଝେ ଦେରୀ। ହୋଈ ଆଈଚୀ କାରଣ ଆସୀବା ସମଯରେ ଏକ କାଉ ମତେ ରାସ୍ତାରେ। ଅଟକେ ଆପନଂଗ କୋ ଦେଖିଵା କୋ ଚାହୂଁ ଦେଲା କିମବା ମୁଝେ ଗହରୂ। ବାହରୀ ଲାଵେଲେ ମୁଝେ ଚପଲ ଇତନେ ଅଲଶ ସୁଆଭୀ ଗଳେ ଜେ। ଏହା ଏକ କଦମ ମଦ୍ଯୋଂ ଚାଲୀବା କୋ ଚାହିଲେ ନାଈ।